من الممكن ان تكون اللعبة المفضلة لاي شخص هي الكرة <hesitation> فيها اللياقة البدنية وفيها التفاعل الاجتماعي وفيها المتعة والاثارة وتطوير المهارات، وتساعد هزه الالعاب في تطوير المهارات مسل التنسيق توازن وتكون <hesitation> تخلق اجواء حماسية سواء في اللعب او المشاهدة.